والله عندي في البيت حوالي عشر نوافز أكيد كلهم موزعين في الغرف يعني بحيس أدخل فيه ضوء طبيعي، نفتحوهم كل يوم عشان يدخل نور طبيعي وضوء طبيعي و وبنقفلهم ما في آخر اليوم بالليل كدة نقفلهم.